ارے میاں فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میرا رہتا تھا نا تو فُلی انڈین تڑکا کے ساتھ ماڈرن اسٹائل کا مینو بناتوں تھا۔ سب سے پہلے حیدرآبادی زنگر برگر، بریانی فلیور چکن پیٹی کے ساتھ مس اسپائسی چٹنی ڈال کے، اس کے ساتھ پیری پیری فرائز اور تھوڑا مسالہ ویج بھی رکھتوں تھا۔ پیزا سیکشن میں تندوری چکن پیزا اور پنیر ٹکا پیزا فُل ڈیمانڈ میں رہتا تھا۔ پھر ایک اسپیشل آئٹم، بریانی ریپ اور کباب رول تاکہ لوگ جلدی کھا کے نکل جائیں۔ ڈرنگ سائیڈ میں نورمل کوکا کولا کے ساتھ فالودہ شیک اور ایرانی چائے بھی مس رہتا۔ فاسٹ فوڈ کے دیسی ٹوِسٹ، ڈیزرٹ میں براؤنی وِد آئس کریم اور تھوڑا الگ اسٹائل کے لیے گلاب جامون رکھیں گے۔ مطلب میاں، میرا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ایک دم فیوژن رہتا۔ ٹیسٹ بھی انڈین اسٹائل بھی فاسٹ فوڈ، اور کسٹمر بولے ارے واہ یہ تو مس جُگاڑ، حیدرآبادی کھانا دکھ رہا۔